Amin'ny ankapobeny manko s- karazagny maro sakafo tegna tsara io zegny nony tsy zakan'ny vola de votery mandefitry hinana le ratsiratsy, fa za zo, karaha za akeo io zo te hinana edy e, ôhatra hoe avy amin'ny pizza ô, nefa pizza zegny valeurs cent mille, soixant-quinze mille francs nefa sarotry be hahazo zegny amizao fotoagna, bon le sakafo tegna tiako ôhatra hoe gâteaux, na fruit de mer na pizza karahakarahanzegny fogna nefa tsy zakan'ny vola e, de miafyafy amin'ny vary amin'agnana dité fô eky e.